Ang Siberia o kaisa hapni bagwi thang khe ang kwchangma ri rírok thumoui khlainai,. Ani yakungno kwchang rwna bagwi ang kwchangma boots tei wool socks nanai. Ang kheto ni bagwi jeans eba thermal pant nangnai. Ang phatarni thangna bagwi backpack twini thok tei chamungrok tubunai. Power bank tongnai camera tei phone bai muitu narwknani chubango. Ang sakni bwsak kwtharni bagwi twijlangni manwirok thokni balm tei twijlangni manwirok pack khlainai. Puila chubachu manwi dawai tei himnani swijak manwirok belai nangkukgo. Angbo snow glare ni bagwi salni mangpili tei yak kwchangmani bagwi teibo kwchangma tubunai. Kaisa guide book tei map ni bagwi chubachu wngnai.